मुहंगा मुहंगा जी होटल रोहे कोई कोई एस्टान टूइस्टान थ्रीस्टान। होटल रोहे ते काई चार हाँजार भी लाग जाएन पांच हाँजार भी लाग। जाएन <hesitation> जोसु आपना रूम लेवा। <hesitation> उत्रा पैशा लागे कि कोई कौई आपना सुविधा ले रिया तीनरा पैशा। अपे <hesitation> कम सुविधा वालो ले और चुटी होटल में। जाएं ते काई हाँजार रुपया माझ काम हुई जाएं एक रात का। हाँजार रुपया लोहे मोटली ह अजार रुपयों भी लाग जाएं।